Ten̈a man̈ano azafady aminô havako fa hevitry tsika aroe teo in̈y tsy niran̈a fekiny. Avô karà nimalo ndreky antsika tafara ny izy in̈y, kay miala tsin̈y e ten̈a man̈ano azafady. <hesitation> Hevitry tsika fo tsy miran̈a fa, antsika ndreky fa mikoran̈a fo.